Fono bune she nyi yi kekke duk na buttin nyi macu de kuum kuum, fono nyin de kuum ne kedi nyin yo, mamu faa dire na yil she din yi kekkedek a bu̱tti̱n ka̱ ke̱di̱-ke̱di̱ a̱ du̱re̱ she̱l te̱ti̱me̱ ko̱ nyi̱ ya̱ng di̱b shi̱ a̱ fu̱ o̱. Di̱re̱ na̱ yi̱lle̱ she̱ nyi̱ bu̱ ke̱kke̱ do̱k, di̱re̱ na̱ be̱bi̱l she̱ nyi̱ bu̱, di̱re̱ na̱ wu̱rre̱ she̱ mu̱ku̱wo̱ ka̱ ke̱di̱ a̱ko̱m lo̱o̱ nyi̱ bi̱nge̱ da̱ng cho̱ ke̱di̱ cha̱bi̱ du̱n di̱re̱ nyi̱ ma̱ ma̱cce̱ kwa̱ngye̱ fo̱o̱ro̱ do̱di̱i̱ ya̱a̱ nyi̱ fa̱a̱m nwa̱ta̱ fi̱m a̱ cha̱ng ya̱mba̱, na̱ nyi̱ng ma̱bu̱di̱, ta̱ti̱ me̱ko̱ ma̱nge̱ di̱ng bwa̱ra̱ nbu̱ lo̱ kwa̱ndi̱ bu̱le̱ nyi̱ ma̱ tu̱u̱ kwna̱gye̱ di̱ fo̱o̱ro̱ lo̱chi̱ye̱ ya̱nyi̱ fa̱a̱m mwa̱to̱ fi̱m nyi̱ ya̱ng a̱ cha̱ng ne̱ ya̱mba̱ bwa̱t bwa̱t ka̱ba̱ha̱nge̱ bwa̱t bwa̱t fo̱o̱no̱ na̱ mu̱ng ya̱ na̱ di̱-di̱-di̱? mu̱ng ma̱a̱ nna̱ki̱ng te̱? na̱ng wu̱ mi̱ng kye̱de̱ na̱ mu̱ng ma̱a̱ tu̱u̱ bwi̱i̱r a̱te̱ti̱mo̱ko̱di̱ tu̱u̱ bwi̱r ya̱ng a̱de̱di̱ye̱lmo̱ ya̱ u̱ya̱ng ya̱chi̱ nte̱? Ya̱ mu̱ ya̱ng a̱ ye̱chu̱nte̱ na̱ na̱ ya̱mba̱? nyi̱ ma̱ tu̱u̱ Kwa̱ng ye̱ di̱ya̱ nyi̱ fa̱ mwa̱la̱ fi̱i̱m a̱ che̱ngne̱ ya̱mba̱ na̱ nyi̱ng ye̱ nyi̱cho̱ nyi̱ ya̱ng kwe̱tti̱ ya̱ me̱cche̱ bwi̱i̱r ko̱di̱ ya̱ me̱che̱ bwi̱i̱r ko̱ ma̱ng de̱ck nyi̱ne̱ na̱ ma̱ mwe̱ ma̱a̱ tu̱u̱ kwa̱ngya̱de̱ tu̱u̱ kwa̱ngye̱ ko̱ ya̱ng nu̱u̱gu̱r ke̱le̱ mo̱ nu̱nde̱ mu̱ya̱ng fa̱a̱ ba̱r ka̱ ma̱ya̱ng fa̱ ba̱rka̱ ko̱ na̱i̱, mu̱ yi̱ka̱rti̱n ni̱i̱bi̱ na̱i̱ fo̱no̱ na̱ mu̱ng ma̱ tu̱u̱ bwi̱i̱r di̱i̱ di̱ye̱n ma̱ na̱ mu̱ ma̱ngye̱ di̱ ni̱bi̱ ya̱ng ye̱chi̱ to̱ nya̱a̱ to̱ ma̱chi̱n nte̱? ta̱ ma̱ chi̱n tu̱u̱ bwi̱r di̱ na̱mu̱ ma̱a̱chi̱n ntu̱ kwa̱nge̱ a̱i̱ nyi̱ di̱ka̱ng bu̱n wa̱ne̱, wa̱ne̱ ma̱chi̱m tu̱u̱ kwa̱ngye̱ ko̱ di̱ye̱n ya̱mba̱ be̱ di̱ng de̱e̱. a̱dṵro̱mo̱ mṵ nyṵwo̱ ni̱bi̱ chṵwo̱ nke̱ke̱le̱ tṵṵ a̱ dṵro̱mo̱, na̱ ni̱bi̱ kye̱-kye̱ tṵṵ kwa̱ngye̱ a̱dṵro̱mo̱ a̱te̱ti̱me̱ di̱ na̱ mṵngya̱ cha̱ng ya̱mba̱ di̱ ya̱mṵya̱ng fa̱a̱ kṵṵle̱ ya̱mba̱ fo̱no̱ na̱ ni̱bi̱ kye̱ tṵṵ bwi̱i̱r di̱ ya̱mṵ fa̱fa̱ lo̱o̱ ya̱mba̱? ma̱mṵ fa̱a̱ fa̱lo̱o̱ ya̱mba̱ ma̱ngye̱ nyi̱ do̱o̱r ya̱a̱ me̱che̱l nyo̱ da̱a̱ ke̱li̱wṵ mi̱ ma̱che̱ di̱i̱n mi̱cho̱nyi̱ do̱r ya̱ me̱ce̱he̱l nye̱ nyi̱ yo̱ti̱nde̱ e̱bdi̱r le̱ nye̱ a̱ dṵr che̱le̱ te̱ti̱me̱ko̱. na̱ fo̱ro̱ mṵdi̱ka̱ng li̱ye̱di̱ ṵya̱ng ya̱ng di̱chi̱n o̱? ma̱mṵ ya̱ di̱chi̱n mṵng bi̱yo̱ nka̱le̱mo̱ mo̱ya̱ng cha̱bbṵti̱ na̱ngchi̱ ka̱le̱mo̱ mṵng ya̱ng fo̱no̱ ko̱ nyi̱ng de̱ nṵge̱le̱ nye̱ nyi̱ng nyo̱o̱ ta̱ dṵre̱ chlte̱ti̱me̱ nwe̱na̱ dṵro̱ nli̱ga̱de̱ fo̱no̱ nye̱cho̱ ni̱bi̱ fṵr chi̱ne̱ na̱ che̱l kwi̱gi̱n ne̱ che̱wo̱? ma̱nge̱, mṵng bi̱yo̱bṵ di̱chi̱n be̱ mṵng fa̱a̱nka̱m te̱ti̱me̱, fo̱no̱ di̱ye̱n mṵng li̱ye̱ fo̱no̱ mṵcho̱ ni̱bi̱ de̱ che̱l kwi̱gi̱n ni̱bi̱ ni̱bi̱ fṵr ni̱ng di̱chi̱ e̱ nma̱a̱ we̱ bṵti̱ nfe̱? wo̱ro̱ nkṵra̱ ke̱di̱ Kwa̱ng o̱ nkṵra̱ ke̱di̱ bwi̱i̱r, nyi̱i̱ di̱r a̱ fi̱m ne̱ mo̱ fo̱no̱ ni̱ṵ ya̱ng li̱ye̱ki̱n ma̱mṵla̱m ke̱di̱ Kwa̱ng e̱ a̱ka̱ba̱l ya̱mba̱ mṵ ma̱a̱ ke̱le̱ che̱l nyi̱di̱r nyi̱i̱ di̱r ya̱ng ya̱ti̱ke̱le̱ mo̱ fe̱? di̱ymṵ ya̱ng di̱b ke̱le̱ te̱ti̱mo̱ko̱ mo̱ya̱ cha̱n- cha̱n che̱le̱ te̱ti̱mo̱ ko̱mṵn fa̱a̱do̱ mi̱ng di̱b fo̱o̱no̱ mṵcho̱ ma̱ mṵ di̱b ni̱bi̱ fṵr ni̱n di̱chi̱n, mwa̱ng fa̱nbṵ a̱bṵtṵm o̱, tṵko̱ro̱ nyi̱ ma̱a̱ cho̱ di̱di̱ nyi̱o̱nṵngṵrchi̱ na̱ be̱bi̱l nye̱, be̱ bi̱l nye̱ dṵbṵnchi̱ nka̱ kṵkṵne̱, ti̱bce̱ di̱nyi̱ nyi̱ nṵngṵrchi̱ na̱ be̱bi̱l nye̱ nyi̱ng ke̱e̱r bṵ ke̱e̱di̱ kwa̱ngye̱ na̱ be̱bi̱l nye̱, ti̱bche̱ ni̱bi̱ di̱chi̱ ye̱r dṵ na̱ be̱bi̱l chi̱ye̱ cho̱ bṵye̱ ya̱ ma̱we̱ tṵṵ bwi̱i̱r mṵ ye̱r chi̱ na̱ bwe̱lmo̱ mṵcho̱ ya̱ ma̱we̱ tṵṵ bwa̱i̱r o̱ na̱ bwe̱ko̱ nma̱ we̱ tṵṵ bwi̱i̱r di̱ye̱n di̱ng ta̱we̱di̱. ka̱wa̱ ce ndu̱re we ndu̱remo̱, bu̱ye na̱ng cher ma̱a̱ tu̱u̱ bwi̱i̱r di̱ ma̱mu̱ fi̱l bu̱yo̱ mu̱ng fi̱l bu̱ bu̱ye di̱ ka̱wa̱ chen nu̱gyele we? ka̱wa̱che nnu̱gyele mo̱ nyi̱ kel ka̱ ya̱mba̱ du̱re bebi̱l nye ti̱ng da̱a̱ me kyel ya̱mba̱ du̱re bebi̱l mi̱cho̱ ya̱mba̱ do̱o̱ bebi̱lme ma̱a̱ tu̱u̱ kwa̱ngyeti̱n a̱du̱r teti̱me, nkebi̱ ka̱ wele teti̱me ka̱rbu̱ to̱ro̱ di̱chi̱ye ya̱mba̱ ya̱ do̱o̱yi̱nu̱m fi̱i̱yi̱m kwa̱nge na̱ bebi̱l me, di̱di̱ ya̱melchel teti̱ me, ya̱ mekchele teti̱meche ki̱ddi̱ng yi̱ng bi̱yo̱ ko̱du̱ nli̱mbwe fo̱no̱ bebu̱ ki̱di̱nge cho̱ ya̱mechele teti̱me li̱m li̱m a̱ du̱re chel ko̱ru̱ng fi̱ye ko̱ chi̱ ko̱ru̱ng chu̱wo̱ fede na̱ fo̱re chi̱ ku̱wo̱ do̱ di̱chi̱ tu̱u̱ cho̱ chele teti̱meli̱m teti̱meko̱ nli̱m a̱nfe? teti̱meko̱ nyele nbwa̱ng bwi̱i̱r bwi̱i̱r, nyi̱ du̱bu̱nchi̱ ka̱ ku̱gu̱ne wu̱, teti̱meche nkwa̱ng e? ko̱ bo̱ro̱ bu̱tu̱ ka̱r di̱n chero̱ ti̱bche bo̱ro̱ bu̱ti̱ che ma̱ mwa̱ng nyi̱mbu̱ na̱ bi̱ di̱nche cho̱ng bwo̱ro̱ bu̱ti̱ nchero̱ du̱r ti̱me, ka̱r nkebi̱chi̱ tu̱u̱ nyi̱ ma̱chi̱ bwi̱i̱r bwi̱i̱r o̱, ya̱mba̱ nfa̱ti̱ nyi̱ nu̱mo̱ kwo̱lto̱ bo̱ko̱ ko̱ ka̱l kwelte a̱ teti̱me ko̱ fo̱ no̱ di̱i̱yen nyi̱ ma̱chi̱nka̱ ya̱a̱ meche du̱re tu̱u̱ bwi̱i̱r nku̱du̱ nyi̱ du̱bu̱ng gele ku̱gu̱ne a̱ teti̱me ya̱mba̱ nye kel gelemo̱ nyi̱ du̱m de ku̱gu̱ne ko̱. Fo̱no̱ na̱ ya̱ nyi̱ng du̱m ku̱gu̱ne a̱ teti̱mo̱ ko̱ di̱ dee nyi̱nu̱m wu̱fere nyu̱ku̱ mu̱ fa̱a̱ tu̱u̱ feri̱ mu̱ ma̱a̱n chi̱ tu̱ kwa̱nge, nyi̱i̱ tu̱ kwa̱nge ko̱ di̱chi̱ ya̱ng chek kele nye mu̱ kel gel nye nyi̱i̱ nu̱ba̱ ma̱ nyi̱ ma̱a̱ tu̱u̱ kwa̱nge di̱ fo̱ro̱ do̱chi̱e ya̱ nyi̱ fa̱a̱m Mwa̱ta̱ fi̱i̱m a̱chi̱ng ya̱mba̱, ya̱mba̱ ko̱ yi̱ chu̱ng cho̱ di̱chi̱ ya̱mba̱ fa̱ng fi̱m na̱ mu̱n ma̱bu̱ tu̱ Kwa̱ng e di̱ tu̱u̱ mu̱ngma̱a̱ teti̱meko̱ we mwa̱lu̱m a̱ka̱ba̱lle ya̱mba̱, ya̱mu̱ng ta̱ chi̱ na̱ mu̱ng ma̱a̱ tu̱u̱ kwa̱nge di̱ nwo̱lmo̱ na̱mo̱ng ma̱a̱ tu̱u̱ bwi̱i̱r di̱ nwa̱lmo̱. Fo̱no̱ ko̱ daa mi̱ mmaa keli ni̱bi̱ maa tu̱u̱ kwange̱. tu̱u̱ kwange̱ di̱shi̱ yang nu̱ng dure she̱. Na mu̱ we̱ maa tu̱u̱ kwange̱ di̱ yang nu̱ng dure she̱, na mu̱ maashi̱ ntu̱u̱ bwi̱i̱r di̱ yang nu̱ngkẹl dure she̱. Kar tu̱u̱ nyi̱ maashi̱ adur ti̱mẹ ko̱ nyi̱ kel mi̱ nkelshi, nyi̱ maa tu̱u̱ kwange̱, tu̱u̱ kwange̱ yuang cekkel nye̱. Bu̱ mu̱ we̱ maa tu̱u̱ kwange̱ di̱ mu̱ yang faa barka nai̱. Na mu̱ mangke̱ maa tu̱u̱ kwange̱ di̱, dun kar nyẹ te̱ti̱me̱ ko̱ ni̱bi̱ yang nyu̱wo̱ke̱l mo̱, ai wane̱ ko̱ maashi̱ ntu̱u̱ kwange̱, mu̱ nyu̱wo̱ mu̱ shuukin fu̱, ai wane ko̱, fo̱no̱ na di̱ye̱n mu̱ nshuu mu̱ nyu̱wo̱ so̱ ni̱bi̱ kere tanglang a fere di̱, so̱ to̱ di̱ we̱? so̱ di̱ wani̱. Ai na di̱ wani di̱, yang maa tu̱u̱ nyo̱k wo̱ro̱ maa, na di̱ wani di̱, yang maa tu̱u̱ nyo̱k wo̱ro̱, na di̱ wani di̱, ai, wani ko̱ ku̱ kuwoshi o nke̱e̱bi̱ tu̱u̱ kwange̱. To̱, din ko̱ro̱ ni̱bi̱ nyi̱ye̱ke̱l mo̱ nkwang bu̱, nli̱m bu̱, maa tu̱u̱ kwange̱ na mi̱ di̱ shuuukin di̱, ai mangke̱ nang wane ko adur ti̱me̱ nai̱. Mu̱ nyu̱wo̱ bwi̱ye̱ so̱, wane ko̱, be̱e̱kati̱ng maa wani̱ kiye tu̱u̱ kwange̱ adure du̱ro̱ du̱u̱r Fo̱no̱ nyi̱ mangke̱ maa tu̱u̱ kwange̱ she̱. Nyi̱ ndi̱b kar nyi̱ mfati̱, nyi̱ yaa me̱cce̱ dure she̱l te̱ti̱me̱ ki̱ni̱ng ẹ, she̱l te̱ti̱me̱ o̱ ko̱ kar nyi̱ kuwo so ysng shuukin. Mi̱ nkelkel nyẹ nyi̱ yaa me̱cce̱ dure tu̱u̱ kwange̱, di̱ fo̱o̱ro̱ dooshi yaa nyi̱ faa yi̱karki̱n, yaa Yamba yaa, Yamba yi̱kar nyi̱ne̱. Na mu̱ we̱ maa tu̱u̱ kwange̱ Yamba yang ti̱i̱m diin na mu̱. Kananka Nyanne̱ mfati̱ ladil shẹ a tẹti̱me̱ ki̱di̱ng kar te̱n, ribbingkel nye̱ be̱e̱bi̱l nye̱, kar na ɓu̱ nyi̱. Nyi̱ yayi̱n <hesitation> Nyanne̱ mfati̱ ladi Fo̱no̱ ko̱ ribbingkel nye̱ ma nyi̱ maa ku̱u̱ra ke̱e̱di̱ o̱? Na mu̱ daa di̱ fe̱de̱ di̱ mmaa ku̱u̱ra ke̱e̱di̱ adure tu̱u̱ kwange̱, maa ku̱u̱ra ke̱e̱di̱ adure tu̱u̱ bwi̱i̱r Fo̱no̱ ki̱ni̱ng mangke̱. Na mu̱ nkuwo di̱rẹ ndaam di̱ fe̱de̱ di̱, di̱ mbo̱ ke̱e̱di̱ adure mo̱, dooshi mu̱ nyu̱wo̱ di̱re̱ ncero na ke̱e̱di̱ ticok so̱ tu̱u̱ wane ko̱ maashi̱, fo̱no̱ ku̱ma mu̱ mangke̱ maashi̱. Tu̱u̱ ko̱ro̱ ntu̱u̱ kwange̱ ko̱? Nke̱e̱bi̱ tu̱u̱ kwange̱. Di̱shi̱ tu̱u̱ mi̱ ye̱shi̱ mi̱ so̱ to̱, nyi̱ yaa me̱cce̱ adure tu̱u̱ kwange̱, tu̱u̱ kwange̱ yang a nu̱ng dure she̱. Nyi̱ yi̱kar nyi̱ yi̱kar bu̱tti̱n, na mu̱ nkuwo di̱re̱ maake̱l tu̱u̱ nyi bu di, yaa yaa nkel ye̱ mu̱ so̱ wane, nke̱e̱bi̱ tu̱ko̱ mu̱ maashi̱ o̱, mu̱ mangke̱ maa tu̱u̱ kwange̱. Mi̱ nkelkel mo̱ yaa me̱cce̱ adure tu̱u̱ kwa. Fo̱no̱ ki̱ni̱ng na mu̱ nkuwo di̱re̱ maake̱l tu̱u̱ bwi̱i̱r na mu̱ nyaa mu̱ so̱ mu̱ nye̱rshi̱ di̱, atata, ko̱ro̱ mangke̱ di̱re̱ di̱ nkuno dure mo̱ na ke̱e̱di̱. So̱ mu̱n, ai̱ mu̱ nyiwe mu̱ mmaawe̱ nto̱lo̱nge̱l she̱, ko̱ mu̱ mbi̱yo̱ mu̱ mbi̱yo̱ko̱ nye̱rke̱l she̱ ko̱. Tu̱u̱ kwange̱ di̱ shi̱ tu̱u̱ yang yaa- nu̱ngku̱rke̱l nye̱ dure nyẹ Yamba a kabal nye̱. Nyi̱ yaa me̱cce̱ diin na Yamba. Na mu̱ we̱ yaa me̱cce̱ diin na Yamba di̱, ka mu̱ we̱ yaa me̱cce̱ diin na Yamba, Yamba yang yi̱karke̱l mo̱. Ki̱di̱ng te̱ti̱me̱ di̱ nkara, be̱e̱bi̱l nye̱ di̱ nkara. Ti̱ye̱ru̱mbu̱l nye̱ dang mangkẹ maashi̱ nangshi̱, mu̱ kuwo di̱rẹ na yicci daku̱m shi̱i̱r diin, Di̱rẹ na kan- na <hesitation> bwẹl shiye yim daku̱m shi̱i̱r diin Fo̱no̱ ki̱di̱ng kadi̱we̱di̱ di̱ki̱m a kam lo̱o̱ sho̱. Mu̱ faa, fiye nsan di̱, di̱re̱ nyaari̱ng bu̱ she̱ngko̱l she̱, ncer kere yang, mu̱ kuwo kaa dur she wulokin yang, nyaari̱ng bu̱ she̱ngo̱l she̱. Nyim kwango̱? Wo̱ro̱ nke̱e̱bi̱ yim kwange̱. Ti̱ye̱ru̱mbu̱l nye̱ dang yim na bu̱tti̱n daku̱m she̱l- dangme̱ a tallo̱ diin na bu̱tti̱n. Fo̱no̱ wo̱lyo̱ng ki̱di̱ng kadi̱we̱di̱ yim a nkam lo̱o̱ sho̱ diin na be̱e̱bi̱l she̱. Ka ti̱ye̱ru̱mbu̱l ku̱me̱ diin, ka nyi̱ye̱ru̱mbu̱l ku̱me̱ diin di̱, fo̱no̱ ma mu̱ taba faashi̱ di̱ nyi so̱ shii ndaku̱m she̱l- dangme̱ diin. Mu̱ kuwo di̱re̱ kere ncer yang, nyaari̱ng bu̱ <hesitation> yicci, di̱re̱ yang, mu̱ nyaari̱ng bu̱ she̱ngo̱l mo̱ <hesitation> mu̱ mmaashi̱ nte̱e̱?